Jo ma na ka të thom të ftetën ngë kam e drënguar kurrë, përçë ë ajo gajofiçele e vogël te i jeans, ka jetë përçë e qepën ashtu, ka ketë un significatu e motivu ka t’e ket, ma u ngë e di.